بصراحا نختار ألبرت أينشتاين, لخاطروا شخصيا معروف برشا, وشخصية تاريخيا, بنقعد ماه باش نسألوا أسئلة, بنحب نستفييد منه برشا, وناخذ منه برشا معلومات, ونعتبروا شخصيا تحفزني وتزيد تشجني أكثر باش نشوف المعنى في الحيا, ونتعلم برشا حاجات فالدنيا هاذي, ونسألوا خاصة عن الحرب العالميا الثانيا,